Mwa teha ɗe bara mwa wen shi ɗe bara titikiyo, na kwinli, mwa nanghe kan dadit kala gong dit kala, mwa ɗe bara dee mwa nwa diya ka ti tii nwa diye nan dagong dit kala, wulwa yo mon wi yele shalo ya nyem kaa na she nana ni neŋ luk uli ka ɓake nin yel laɓa nungha nane noɓon ka tee yuu yowaa? nan shi ga ne bibiha? nane bibiyoa? nan yele ɓuiha? nan yele ɓuiɓoa? mon dong da kaki fek mon wi daye kaa na she nana in nin shine bibi in nin shine ii, nanshi ne noɓo te yu kan ɓakwe mwa guɓi shimo kwen lishe kamwa ɗelle ti jware ɓo, mon uri mon won shi lishe kanaŋ ne bibi she lishe katin tanghe ɓwi she lishe ka kane te yu yo monyi yi yan tu yui yimanghi ka yilla pilin bii, yinshika yu nan uri ka shewena brebi gheson in nana. Ka sheewna berbi ne kobiyan biyelen nana ka mon uri mon shi yel bibi yo <noise> yu kwe malnana na ɗot tinan nele bibi mowi yu ka nanghe, yo <noise> linayui nan yele ɓwi voro ka yu kwen naa naŋ folna nyam lul yo <noise> lina yui na baka na kane te yu yo mowi nung kaki <noise> fek yui ka pilin da wii dang nan pin da wii ɓo na shewena kan ɓakwe idan mwa ɗe bara mo nanghen nang ɗa mon nang lina yui ɓa nangle lul ka turi lina yui kana nuŋ kaninne kpang nungka nak tomwa belle bimo tayo, mwa ɗen luk bara kakwe. Yinshika awi lukin luk kanak voroko mon wi lishe kanan nan tewele ɗing shiɓa kenan mon uri mon wooŋshi lishe kakwe na beran dajwa she ye yinmo na beran dajwa sheye tamo na beran dajwa sheye dumo nan feve beran da jwa she yelakwe mo neha ne ulin bake she yelakwe? du uli kwa yo, te du uli mo kpang ka lishe she mwe, mowi kakwe yinaɓo, mon ur mon jwa lishe ka nane twele yo nane shiɓayo na gaa nee bibi yo na ɓaka te yu yo mowi dimo kpang ulin ten ti, mon yi mon tu yimang, yimang bershit ka ne ɓeri ka ɗaɓla shini ni boɓle shini ji ka teha ɗee yumo ka lishe, yimang lishe nin wi luk yimang bershi kakwe ni kannen luk kakwe yinshika ɓo ɓurak ɓon ne bershi ɓoŋ ka teyu, mon ɓakaŋ ka te yu wi lishe lomo shang mon ɓakaɓo to mowi mo wi lishe ɓawan daa voro kang ni wulaɓo shoti Yamba wuri sheleɓo baleɓon she, kan ɓakwe ɓi ne nungha na, balen shi kakwe mwa ɗe lishe mon wi lul ka nan ere sho kanakɓo mon urmon woŋ she na guɓangub na binglin shwa, shemo she yimang kaya turi. Kan ɓakwe da voro kang noɓo tee yuu kakwe kina ɓo baa da nungɓo, mon wi lul nobon nungna na teha sheuwa daba nunghin la? yimanghi mona ka uri ti noɓo daba nunghi, to kan ɓakwe mon wi lul ka noɓon nungnan yo, na tur yu ka shina kbang shina ulin ti kiyale na teha shewa dabanung na sheuwe dabanung dabanung uŋ ka teleɓo ti, ka gbomɓo fuɓo kan ɓakwe mwa le lishe bawai lolen ti tikiɓo ninanghe da nung lishe yo ni nanghe shoti gbenena yo, ni nanghe nwa tatiyo ni nanghe shoti fii lue yo ni nanghe nwa jak bi lishe yo nin nanghe nungka nana she kaana ni nen nungha nakha? na yi na pibina? kwen nuŋka mwa nanghe shi ka lishe ɓa taka jware.